Nako maruka nanga nanga umur jadono <hesitation> imasi dogo manege uwa wo tio uwa <hesitation> okia wa tupuku o lilin harus wo tahlil lebe iofi.